Fifangaroan'ny fivavaha anakitelo toy koa ny any e! <noise> ao ny boudisme tsy miala ao koa ny Taoisme fe misy anizao conficianisme zao koa ny angy!